L'unico mòddo che conoscio pe avvardâ e patatte l'é eh mondâle, taggiâle à tocchetti né grendi né piccin, e mettieiva inte un sacchetto serrou, ben sigillou, e e mettieiva into congelatô. Quello o l'é l'unico mòddo che conoscio